Oli babé éni ucaméén bébang muting musileey miin mupiyo aw béŋorul mo nutaas mo séét ma wiic ufaak nuŋa mo ubang tiin taan umimé taniniif. Tikoré néni ubang mo to mo bélako îyo bala mukajéén éni ubang tiin taan umimé sususup mo békajéén.